To <hesitation> na mwan shi pe she pe a mwan ba dak poo naan nde put an a she dak poo naan yi kopkon a yakal a saki yi lant ang zamko yakal zamko ba ka pankap yakal pankap ba del a ki yi gombe state mop shel an yi shongom, shongom a tong dighin piro a leng mɨkeranta pero a leng mikeranta piro leng cocin glory primary school yakal mop le an attach pastor lcc filiya a ba nje yi pigo ba ki ture balm a yil kaltongo tong pe yakal a nje lushe tong leng church pe lushe lengpukuta ka ki kashere. Balanga leng balanga a ni ɓe mop prin mang an mop prin dak an a nje a sa a kɨ yi kalaba former cross river tong pe yi kanang one le an kanang one a an a de a ngu ran mɨ all cross river zone to da cin ran pe mop ba mang an di year ɗ0ɓ7 mop sa kɨ kuni yi akwaiibom tong awaibom yi kwikwerequne local government an pee dang waa an a ngu ran mɨ awaibom tong da cin ran pe baa mop nje mang an ka kuni ding'ak tong a kwa ngu tap ngurum ku ding'ak ɗ0ɓ9-dubu vel ku kume dubu vel dai-dai ba nje ik'ngwakap, tong iƙngwakap dubu vel ku fire mop mang an ɗi kɨ kuni ik'ngwakap mop ɗɨ sat ku poo masara second missionary joney. An ding'ak, to an pee ding'ak ɗaa kɨ mwan a del a kɨ jos tokpe ku mee shar na, wa a kɨ kawel tokpe ku mee shar na pe ter nde mu sa mu ki yi kwa eyep luu naan ku bak pankap pe ku di na tong di, mu eyep luu naan wa mu kaa ɓe arr ni pan jong mwan seki pe kat kɨ mat a brin maa bɨ kɨ kat pee ni ɓaa ɗɨ ret nga muw, kat nga ku kaa teghm, ɓe ɗi cin muw. Pe seze mu mwan a shiki mu, samu kɨ sihi mu wa mu kaa sihki mu ɓe nde a pak mee mwan ku na cin se. Mwan pak she pe mu ta mu kɨ kopmur musaman jirong a bi ku na cin saman jirong pee te mu eyep kwa luu naan mɨ mop ɗi, mu ta mu eyep luu naan mɨ mop nde rep arr ni bɨlang wat ɓe mu kɨ yi brin wa mu ta khakam a mbi ku mu cin se shel mat ngu shit mun ku naan pet sen ni. Yakal mu ka mu shel ngu shit mun ting kawel, ku kwani kwa kes mɨ dak ni wul, pee bit mɨ ni fur mɨ ni wul ɓe mop te kwani lap nok, ani ɓe lap nok mu kaa mu shel pee ni ɓe ret abuu. Pe seze ani pak mee pee ku na mwan a ki samu ki margif pe ter nde mu kat ku pak mop ku nan-nan mop tok shik ku shak kang yi rom pee nidoko nde kat pak ngurum ku shikir mop pak ngurum mop mu tok pee ku mop weet kɨ naa a pak pee ku naa tok pee ku mop se ɗee nidegen sa a kɨ bak ndimar mu tok ku ngu shit bak pee bise mop cin du'kan pee yi khamakar mu sa mu tok mop weet ku du'kan ku kat mop a mbi ku mu cin se kuna ki se.